<hesitation> oyi a sɛ diyo amu beso sii tobun o we sin ho pinpiyan nɛ mi han han vanre o a yi uwamu o diyo to o we sin ho pinpiyan so a o y'a di han donk amu beso awe sii a sɛra bun mu su'anni po a han he adan ora mun o odiyo abe han yi ho to ho pinpiyan nɛ mi han howe fɛn matete